Яке аз фактҳои муҳими таърихи Ҷопон ин бомбаборони Хиросима ва Нагасаки дар соли ҳазору нуҳсаду чилу панҷ мебошад. Ин ҳодисаҳо боиси таслим шудани Ҷопон ва анҷоми Ҷанги Дуюми Ҷаҳон шуданд. Онҳо дар таърихи ҷаҳон ҳамчун рӯйдодҳои фоҷеабор ва таълимомӯз боқӣ мондаанд.